Po mas pari e lshoj furrën n'dyqin gradë me u nxe. E marr patatën, e laj mirë edhe e terri. E shpoj disa here me pirun. E lyj me vaj ulliri edhe me kryp. E vendosi në ni tepsi edhe e pjeki për katërtepesë deri gjashdhet minuta derisa t'zbutet.